Azo tratrary tsisy fijal- tsisy fijaliana ny fahasambaragne fa arakarak ze fi-finoategna avao. Arakarake ze fe-fi-fankatiavategna ze raha ataotegna avao.